بيكون شيء حلو جدا بستغل الفرصه بعدل بعض القرارات التي اتخذتها الاسبوع الماضي، ممكن اراجع الامور الي سويتها واحاول اغيرها، بعدين بقضي وقت مع الاصدقاء مع العائله بستمتع وكمان بستفيد من الوقت بتعلم شيء جديد و ببدأ مشروع كنت افكر فيه، والاهم اعيش اللحظه واكون ممتن لهالتجربة وما اتكاسل ولا اندم.